आफ़न साफ सफ़ाई राख नि चावे क्योंकि साफ सफ़ाई बढ़िया रेवे तू कई बीमारी नि होवे। <noise> और साफ़ सफाई कर बा कारने आफ़न ब्यावरा को प्रयोग कर सका। दुकाना पे भी मल जावे। जन से आफ़न सफाई राख सका और। आफ़न घर की परसी ये पानी से भी घो सका। क्योंकि धो नि भी चावे जादे ही मजाकी रेवे साफ सफ़ाई रेवे । उमे तेल का चटकाना नि रेवे सगाई कर बा में। <noise>